Ma ei tiiä puutridõst just kuigi pall'o kah'os. A ma tiiä, et ku sa salvõstat faili, sis tuu piät iks kimmähe kotussõhe fai- salvõstama, selle et muido tä või kaotsi minnäq.